เอ้า กะเก็บนั่นล่ะ เก็บเงินกะเพราะว่า กะเอาไว้กะในยามฉุกเฉินหรือว่า เออเอา เอา เอาไว้ไปต่อยอดในการหาเงินอย่างอื่นของกะ

อ่า กะเอาไปจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงต่างต่าง แล้วกะนำมากะกับประชาชน

กะสิดีอยู่เดะ แต่ว่าถ้าจัดสรรงบอย่างชาญฉลาด แล้วกะบ่มีการคอร์รัปชันในประเทศ

ยื่นกะดีเดะ เพราะว่ากะอยากให้ซุคนน่ะ อยู่ในระบบที่รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้

คิดว่าภาษีเงินได้เพราะว่าตอนเนี่ย ภาษีที่มีปัญหาที่สุดกะคือการเก็บภาษีเงินได้

คิด เพราะว่าเวลาเฮาซื้อของ เฮาเฮาต้องจ่ายภาษีเงินได้ แล้วเฮาเวลาที่เฮาไปในหน่วยงานรัฐจั่งซี้ มัน มันเฮาคือเฮางบประมาณจากภาษี

กะดีขึ้นจักหน่อยอยู่ แต่ว่ามันกะขึ้นอยู่กับคนที่นำภาษีกะอะ ไปจัดสรร ว่าสิมีเป็นรูปเป็นร่างเท่าใด มันถึงสิเฮ็ดให้ดีขึ้น

มีผลเพราะว่ารายได้หลักของรัฐกะคือ เอ่อ มาจากภาษี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

กะซื่อซื่อเดะ กะ กะยื่นอยู่ แต่ว่าเงินราย รายได้มันบ่พอสิจ่าย แต่กะยื่นซุปี